صناعة السوشي في البيت برضو السوشي هو طبعا نوع تقريباً نوع من انواع السمك وعشان يتعمل بي طريقة معينة وهي الطريقة اليابنيه ف برضو من خلال الانترنت الزول بقي ساهل انو يعملويعني لكن يعني أنا ماحصل عملتو وماحصل أكلتو السوشي ده ف اتخيلي صناعتو او عملو في البيت بكون ساهل من خلال الإنترنت ومن خلال <hesitation> الفرم تقريبًا بتعمل بي الفرم برضو السوشي